أفضل أكون موسيقار عظيم، لأن الموسيقى لها جدرة عجيبة علي التعبير عن المشاعر والوصول لجلوب الناس، الكلمات والصوت يوصلون الأحاسيس بطريقة ما لا تجدر العنوان تعبر عنها بنفسك بجوة، الموسيجى تجمع بين الناس وتخليهم يعيشون تجارب مشتركة وهذا الشئ يعطيني شعور مختلف عن أي فن ثاني.